هو، آیرلنډ یو شمېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري. تر ټولو مشهور یې د سنت پاتریک ورځ ده، چې هر کال د مارچ په اوولسمه لمانځل کېږي. دا ورځ د آیرلنډ د ملي مقدس شخصیت، سنت پاتریک، د یاد او درناوي لپاره لمانځل کېږي، څوک چې ویل کېږي عیسویت یې آیرلنډ ته راوستی. خلک شنه رنګ اغوندي چې د آیرلنډ سمبول دی، لاریونونه کوي، موسیقي غږوي، رقص کوي، او د شامروک نښه کاروي، چې ویل کېږي سنت پاتریک د تثلیث تشریح کولو لپاره کارولې وه.